الغرض من الرافعات او الوينيش <hesitation> بيرفعو بيهو <hesitation> العفش في الشقق الفوق مثلا كده الحاجات اللي انت ما بتقدر تطلعا بي رجلينك <hesitation> بترفع بيها <hesitation> البضاعة في السفن بترفع بيها- يعني عموما الحاجات دي كلها كده يعني ذي شنو تاني بترفع بيها <hesitation> المحاصيل بترفع بيها العربات <hesitation> بتستخدم في حاجات كثيرة وبتسهل حاجات كثيرة